Deo ka diman, ko bi konfige dha foot di vo logo. Den bi ilam do oma rekuja man. Rekuja ka foot di vo logo ni. Inge ka sakle do o ka, do do ka, do o ka. Rege ho li babamun. Rege ho li babamun ni. Selam lo ho se join ila tan hapa ada, bedo jala, bedo lala ko jamin lo vola, bedo jala.